Ome de hɨn ɗa usǝkǝtǝ ka watɨnǝ na wara na dɨ tiya ka satǝ atɨ sa mbasɨtǝ aa vǝ ɓwaara, ma hankale maddǝ hankale aa taɓa vu a nzaa hwoɗi vɨratǝ. sa na dɨ mwa hye leyǝ nǝ atɨ ɗongǝ mbasɨtǝ nggaawa vǝ ɓwaara asǝ se ngga zǝka ɓwaara tǝnǝtǝ hɨn mwa na boyu nzǝ alǝ byelǝn anǝ ɗongǝ mbasɨtǝ, sake ka nzɨlaɓukǝtǝ tǝna kɨlǝsǝ ɓa omo, a omote tǝn ɓa omo tǝn ɓa zǝ haa sɨlangsǝtǝ, nzɨlalbukǝta ngga boyo sake omotɨnǝ mye ɓa omo fa, ka mbasɨtǝ a ɓuk-ɓuktǝ mye ɓa woyo mya ɓǝ zǝ hangɨn gǝlǝ na mya wetɨrǝ ɓuk-ɓuk atɨ mye ɓa gyeɓǝrǝ, se ɓa ɓwa miye a tɨfe. Sake a sa hi nzɨlaɓukǝ gǝ hye ɗongǝ bwaye hye ɓa gyeɓǝ kaarǝn ma ɓǝtɨ hɨn? Eʻǝ sa hye bwe bweya di la hye shikan shitǝ te shalala hye shikan taa dɨ koɗǝn a hɨnǝ gbyala pɨrgu Baa goɗi na pɨrǝ mbale wete kafin mya tɨlǝ haa sɨlangsǝtǝ mye zɨmshe puk-puk, mye ta zǝ ma mye maggǝ sɨlangsǝtǝ myaa dɨ pa ama ǝʻǝ hɨna nda pɨra, na kana tɨlǝ na wuɗǝ a kɨsǝ miye ha nzata hɨn kana wuda, na luwa miye sɨzɨmtǝ na kangdǝrǝn na ma tee tɨla na sɨ pǝw a tɨfe haa na pǝw dǝ na vu. Nzɨlaɓukǝtǝ a sa ǝʻǝ sake nggur mbasɨtǝ na mya koɗǝ vɨratǝ ka mbasɨtǝ ka ɓǝk-ɓuktǝ ɓuk-ɓǝktǝ ka mbasɨtǝ kute pepe a nzaa hwoda miye koyo sake a sa ǝʻǝ taa dɨ ɗa a, nze de hye nee kɨl la a dɨ boyu. Tǝna mat omotǝ nzɨlaɓukǝtǝ a sa ǝʻǝ zǝ wudǝ hɨn ɓa koɗu, nzɨlaɓukǝtǝ a tiya omotɨ daarǝ rikɨkɨt rikɨkɨt rikɨkɨt rikɨkɨt rikɨkɨt. sake azǝ nda pɨri pe rikɨkɨt rikɨkɨt nggɨ ta woyi ɓuk-ɓuk ɓuk-ɓuk ɓuk-ɓuk nggɨ ta koɗǝha ta koɗǝha ngga nggur tɨfe ndi ske ndi ta maɗa. nda maɗa ka giɓe ɓa pɨrǝ <noise> ngga boyǝn hi sake nggur mbasɨtǝ fa mɨna ka beesa a mya woyo ɓuk-ɓuk ka omotɨnǝ koyo, sake a hi nzɨlaɓukǝ A mye riga bwe lanǝ ma hɨnǝ dɨ boyu atɨ na pɨrgu hye pe, nzɨlaɓukǝtǝ a sa tǝ, tunda sake hye kole koyo zǝ muɗi zǝ muɗi zǝ muɗi zǝ muɗi saka na pɨrǝ hye ne kɨl la na boyu sake a pɨrǝ. ndi ta pɨri shee da mirǝ nee tǝna kangdǝrǝn sake a wudǝ a lǝkǝdǝrǝn, mya bulo nda bǝ nda dɨmgǝ sombingɨn ndssyǝ mba asǝ a ɗa mya ɗakan a waka we ka myentǝ, hyena kɨl la na dɨ boyu pepe? Nda muɗa hye ni ɗongǝ mbasta sake kotǝ sikan ka la tukuna. Ndi nzɨlaɓukǝtǝ ndi ta waya nngɨ a kusa nggɨ ta sɨ pan nngga sa hi sake a la na dɨ boyu nea, nzɨlaɓukǝtu a woyo ɓuk-ɓuk ɓuk-ɓuk ɓuk-ɓuk baa a zǝ haa sɨlangsɨtǝ, mya tiya sɨlangsǝtǝ ka nzɨlaɓukǝ mya mbǝǝ sɨlangsǝtǝ nzɨlaɓukǝtǝ a mɨna waya ɓuk-ɓuk ɓuk-ɓuk ɓuk-ɓuk ngga sɨ pa sake ngga sa a sake a la na boyu ne, mye mbǝǝ sɨlangsǝtlu mye maɗǝ sa ɗɨki na gǝw gbamitǝ waka sake ka nzɨlɓukǝtǝ sa mbasɨtǝ aa vu a hwoɗi vɨratǝ, tan-tantǝ a dɨ vu. Na me nda sa adɨ, sake nda nggur mba sɨtə, təna nda kwoɗəsə hikɨtkɨt. Bukbukbuk ka zɨ laɓukətə sa bəng aka adɨ nda bəng raa səngɨn ɗɨki nadɨ boyu adi, hye kana iyo ta mbasɨti kəw, a vo, a nza hwo ɗi, vɨratə hye, ɓaa ɗwongə she furi furi, hya ɗwongə she hananang, nate nggur mbasɨtə ka vɨratə sa bəng sake, ɓaa bəng raa. Hye kana nggur mbasɨtə gban ɓəti hya, hye naa zɨ laɓukətə ngga woyo hikɨtkɨt hikɨt kɨt, baa, a tɨlə, haa st- langsətə sə gban, hye ɓaa woyo, ɓuk ɓuk baa a ɗɨm sa həmɨnpwa adɨ mwo vɨratə. Hye mɨnə a niyo ɓə, hye ɗyangga ka ka malɨ tɨ ɗəmɗəmtə a boyo ka satə adɨ ɓəti ya, zɨ hautə a boyo ka satə adɨ ɓənti ya, zɨ hautə ɓole kana jyanga, ka ɓole a jyango ndɨ ɓaa zə a wudə a nii gaashe, nda fegə gaashe nda ɗa kondo, zərgi sə a gaashe, na nda hawo mye ɓaa hawon, mya hawon nda la-gashe, ndɨ kana la ga kan she ta ayo asə ndɨ ɓaa a mban mɨnə, a mban a ɗa, sa ndɨ ɓaa kuula ndɨ ɓaa kuula sai sa həmɨnpwe a ɗa ka gaashe. Həmɨnpwa kana ɗa, iyentɨ da həminpwa a jyanga ɓole, baa she a zaa, she kana saa, nda saa, she ta a muuɗɨ. Baa zɨ hautə, nə ka mbasɨtə baaa tɨlə haa, she ɓaa naa ɗə, nda dəw gə she nda pwaara gə shedən. Nda muuɗa kaarə, a hwoɗye, nda sɨ zɨmə vor pepetə, gəkɨlə mɨna, zɨ hautə a nggur mbasɨtə. Hye kana niyo zɨ-haute ta u mbasɨti kan, na dɨ ɗɨyu nza mbaa zɨ-haute, ta a mbasɨtɨ kan, mɨnə ndɨ ɓaa ɨ ɓaa ɗɨ maa asa, nda a dɨ ɗɨma asə nda a dɨ dɨma asə. sə gban na ɓə dɨ sa hye dɨ ɨ lə vɨratə, khye ɗɨk, mbasɨtə, twokəmye hye dɨ təwo jyaree hye dɨ təw təwa mwonye hye dɨ təw təwa, dɨ tedɨ dɨm asə, kwo mɨnə hye dɨ ɨlə, vɨratə na te ɗa, fii kambasɨtə, hye ne ɓaa ɗwongə mwonei. Hwune ɓaa pərəsər ka pepetə, pepetarun ɓaa shi, nggi kana shi, ngga pəw a haa, hye nza də, mya mɨn də və ama. Bə ti ya, mya sa, mya boyo miye, ka satə ati, kpale iliya nda ɗa hiutə, kyawahye mwakɨ ka iye kətye tukoltaka, ta a ɓlə də myenee nggurəm mbasɨtə ka hangɨ so mɨnə hye dɨ, nyiisə haka əmɨnpwa, konda kyawahye haarə nawa hye dɨ nyisə haka həmɨnpwa te ɗɨmi na səw adɨ ɓee dɨm hubosa, pɨrə humwa ka nyisə həmɨnpwa bati ye te, mya adɨ boyo ka satə adɨ, tɨkwotə hiɗə, həmɨnpwa a dɨɗa ma zɨ ka, a bwa ka sɨtɨ kpalamtə, səgban ɓee hwa, ɓwaare a vwakara, a sa adɨ lə ɓaayo mɨnə hye dɨ boyo. Na nda he, ɓaa mɨnə a bwelea, hye ɗyanga ka nzaanə, nda marka baagə gə ɗwongə mbasɨtə, nda sa baba vii hɨnggi, gɨnəti hɨn ɓaa muuɗə, gə ɗwongə mbasɨtə, nda muɗə adɨ paa dəɗye, mye gwadən kɨɗa taa ndɨ ta, tan ta niyi ɓə kɨɗə she nda zəkaarən. Gə ɗwongə mbasɨtə, ta a yo asə ɗə ndɨ ɓaa ɗa, nda mɨnə a ɗa ɗyansa lee, nda sa adɨ a na mɨ nə haka baagi gakɨlə, sa na a dɨ, la nadɨ boyu nə adɨ nzaarə ɓə ɗɨm humwa shəntə mɨnə mɨnə haa ka baagə. Te leyi hye ka nasa adɨ tedɨ nzaa mba sɨtə, tedɨ nggur mbasɨtə, ha kwoɗə sa nadɨ boyu, kɨɗa hye ɓaa tuwo hya tuwo ka kiifa iyintə, hye ɓaa tuwo ka ɨriitə, a diinga, hye sa, ai, na hɨn, leyi na hɨ nda leyi fah hye lea adɨ dɨ bee ngga gə, na hɨn leyi aa dɨ humwa. Na hɨ leyi dɨ bee, nɗwonsə mbasɨtə adɨ ɗɨkə, ɓwaare a ɗwogə she hananang, a hwoɗi vɨratə. Na mɨnə a boyu alə, ɓyeləng pee, myaɗa a nzə təna gə ka baagən, baagə a sa adɨ, nzede nda mwa, wa pe, mɨnə hye dɨ mwo vɨratə yaa. Nda sa baba hɨne mwo sanə baagə a bə, sa too, hɨnə ɓaa womwo nza kulari, hye kana nza a kulari hɨn kana mɨna, na vu sa, hye dɨ mwo sai ha nɨngə nganə ka pɨpɨre, baagə a womwo, baagə a ɓwanga sai hi ndyewogə a shi. Ta shikan ka zərgi ləməgye, mɨnə hye nzaa adɨ ɗa a hwodye hya, dɨ ɓaa nda sa ə'ə, hɨnə dɨ kula baagi baagi a sa fah a ana ana kularə je, ndye gən a sa, yii, <hesitation> mɨnə hye ɓaa nzar ta kula baagu te yaa, ɗakan pee wa mya wudə, a gyaa a maa zəm ɓwaa, mye kana zə ɓəə gən ɓəgən hya mɨna hye st pɨrə humwa ka kuula baagu, baagu maa, a'a dɨ lea hye zə a haaa, təna shi ta dame ran ta shi ta boyon ləməgye a, a kpautə, de, nda maɗə a kwəɗə yo ndyewogə, sɨne kwo də yo adyewogə, sɨne kwoɗə, yo ndyewogə, aa ɓwongə, baagə a mɨna hye niiya ɗwongə mbasɨtə. Baagə a shi ta ɗile, a nduwa gə manə yaa, ai yaa, yi maanə nə shi fah warə ɓəgə ma tɨn diinəng təna dɨmə aa nə satə adɨ tən ɓaa mɨna una mɨna təna mɨna fah bəng rən, mye ɓaa nggurarə, myaa nggurarən ɓə sop vwe, huɗa, dwookə ta ɓehye a sɨsə, <hesitation> bwaange mya nggurarə, palatɨ mya palarə a shikan a hwodye gə ɗwongə mbasɨtə, səgɨn ɗɨki na ɓədɨ boyu, koh mɨnə hye ɓaa ɗa, bə' hubosa, kɨl ləməgye na dɨ boaju, sa fa həmɨn pwa aa vu, ɓwaara dunge a a dɨ vu, hye leye nə satə adɨ, inbasɨtə kwote dɨ mbwa mbasittə kwote dɨ. Hye mɨnə a, ɗyanga, kpale da həmɨnpwa ndɨ iliya ka kpalya ka nzə hwedan maa mya waa. Elisha, təna mat omwotə, təna nə omwotə, mya shika ləməgye, anə sə adɨ na nda ɗaka həmɨ-hwoɗan, həmɨnpwa ɓaa nggurgə, gə, ndasa adɨ hɨn leyo, ɓə hwuna boyi, hɨ leyo adɨ həmɨnpwa ɓas nggurgən. Gbəmə kwami nggəwnə, nda pɨrə humwa gə kɨ lə nda bəltə, ka sə adɨ ndɨ ɓaa pɨrə humwa, ta kwoɗə həmɨ-hwoɗan ka mbasɨtə, komɨnə həmɨ-hwoɗan adɨ ɗan maa, ndɨ ɓaa ɗɨmə nda lɨwa asə, a haka həmɨ hwoɗan. Sə gban nda kwoɗə həmɨ hwodan ɓaa a tɨlə haa, həmɨ hwodan, a san adɨ mɨnə hye dɨ mwo yaa, gəkɨ lə hye ɓwa mbasɨtəw kənə na boyu a hye nyit hye dɨ mwo. Gakɨlə sɨnə ka mbasɨ kan, nda nyitsə, həmɨ hwodan a adɨ tou, tɨnii sa hye nyiisə sɨn ə o'otə kan amma a haka həmɨnpowa a o'ti kan, ye kana nee mye nggurgi, hye ɓaa ɗɨm gɨn, mbasɨtə da elisha, a vən sa nyi nda ɨlə. so sa na dɨ boyu nə adɨ koh a haa bəlshe, gi ka mbasɨtə, gi ka ɓwa mwosəwe, hye kana gə ka ɓwa mwosəwe, ɓəti ya elisha a ga ka ɓwa-mwosəwe